පනාවක් කියන එක අපි ඇත්තටම හැමෝටම වැදගත්. මොකද අපි හැමෝම කොණ්ඩෙ පීරන්න පනාවක් පාවිච්චි කරනවා. පනාවකින් කොණ්ඩෙ එකලස් කරන විදිහ ගැන කිව්වොත්, අපි පනාව අරගෙන, අපේ කොණ්ඩෙ අපිට කැමති පැත්තට පීරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි පිටිපස්සට පීරනවද, අපි පැත්තට පීරනවද, අපි මැදින් බෙදනවද කොණ්ඩෙ, ඒ ඕන විදිහකට පනාවෙ තියන දැති වලින් අපිට ඒ හැඩය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පනාවක් කියන එක අපිට පිළිවෙලට අපේ කොණ්ඩෙ තියාගන්න ගොඩක් වැදගත්. මොකද කොණ්ඩෙ අවුල් වෙලා තියෙද්දි පනාවකින් තමයි අපි කොන්ඩේ එකලස් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ පිළිවෙලකට <hesitation> එක පැත්තකට, අපි කැමති පැත්තට පීරලා, ලස්සනට තියාගන්නෙ. ඉතින් පනාවක් අපිට ගොඩක් වැදගත් අපේ එදිනෙදා ජීවිතේට.